Awol in kail ka fa gera trek kon gerisin, kitti terk kon fa shokisin, kapa terk kon fa ashlrig jyhizrin, <hesitation> awol be awol logon jelli anga fa jellirin, <hesitation> ademri dan gon fa ashrig waaslirin, <hesitation> internel gon kedeka fa tigrin, jelli gon fa jellirin, ashrikir gon fa nair, jitta anga raha fa tair.